जू टमाटर सॉस वंदु वेता हम फ्रिज म पाँच से सात दिन तक सुरक्षित राख सकदा अगर ऊ पैकेट खुल्लयूँ ची अगर टमाटर सॉसो पैकेट खुल्लयूँ नी त वेता हम एक्सपैरी डेट तक इस्तेमाल कर सकदा और हमू त हमेशा टमाटर सॉसा रंग और खुस्बू से वे पता लगे सकदा की ऊ खाण लायक़ ची या नी।